Ah karazagna posy ai, <hesitation> misy zao posy gasy, de <hesitation> misy posy malagasy hazo, de <hesitation> misy koa o <hesitation> posy leha maventy be regny i ohatra hoe savana, de <hesitation> misy posy <hesitation> fohy volo <hesitation> fohy randragna hely, de <hesitation> misy koa o <hesitation> posy <hesitation> lavarandragna ohatra hoe persiane zao agnisany, de <hesitation> misy koa o <hesitation> posy ah tsisy randragna <hesitation> raha zao ohatra sfinks.